Shirau gappa shirau gappa tiku buk goji, neti ya shirau gappama wee neti ya meti ya shirau gappa, maa koddi ye yuwaa ti piri maa shinno shigro, doo maa shugo peeni liyoro lii, ta shar gappa in shan dong in war tobboru gappa, kpan gappa tere an tuwat, tere an paragbanang ken ukko gappa tita buk, mako maa ukko gappa tita buk, doo maa yuwan ti kui gappa maa penna gappa maa penna swe penna ken shar me an tarau <noise> wayurun ken shirau tai ken meerugo, gappan di kpiroro. ken gassho anjo shigi, ken wa ukkon ti dongi, kema pirinan ti shigi to tere ta illuru ka yoba yoba swe maa mena man wa ⼲udɗuru tai, mamma ⼲oddina tai ken wessho gappa, gappa mau shara uu, gappan tulo kuuro koddi ye tulon kuuroi, ken gassho worin ye kera yurin ti shigi longku nyitti nyitti shibbo wenti yuiyun ɓarna ti shigi mago maa yunan. Maa ka dok dok swe ti tai man me man wa ⼲odduru, man wessho gappa, gappan niyoro, gappa niyoroo man li darang nee mata shiring gappai maa shinna gappai maka maa lega ken biri kan darang terei kemaa lewon ken galu, ma'a la shiya pirit, in shar gaiya in wa yuurun ti kui ta shinii man birin gappai mamma ɓinno gappai mamma ɓinno gappai man shadduru man amrun mina, gappa ⼲onna ta mina man shari ye maji ta shai kwanu tiyau shin sharu wo kerani shin keron ti tai, shin kenron man dushuno, ye ma legain dushuni ka kira man dushuno ye ma lega dushuni ka-kawe emman shaari man warin shi we emman dushurun, man merun man wa limmo shig ari, maa ⼲ora ye mata liyam ye shi ta liyani kan joo shin lin joo ti dedii shimaa la wullo shig joo shin paara, ar gappai sheero, shin lin deddedi shin duwan deddedi ti kui, shin ⼲uddo shig ar gappai shin hadu ⼲un- ma-we-viye gwang ji ma anshin dauji, kama mori, kama anjaa kama wee. Yuwaro wo wo shalom shigin gappain shin mesyon kui ta dooi dooi maa wulluno shin shukro ar gappai shin paaron tita dooi shin shar ar dooi shin paaron ti kui shin mido shin lummo ⼲ugi, shii ma lumma ⼲ugi gappan wulluru, gappa maa wulluno gappa niyoro nen duri, nen duri nen dei, nen shadduru gurang we bwattani nen sharu nen bwattina, nen mimina ti mee ta shaani, teere gappa yee ti ye ƙa jolobi, ka gappa yene ta yaani kan viyoro <noise> neta pipillu we ya viye gwagi ɗing ti-po- kajuwai, nemaa pilla nen wari nyakkina, nen nyakko kaya viyo gwagi ding nen hadin kui ta ladalmai ti ɗo deedi, viye gwagi di wulluru ne ⼲uwa po angon sholomi ding, viye gwagi maa niyoro kama morto ding ti shigro maa niyoro nen duuri, ar gappai deddedi maa wullo nen kpa nen duwanti kui nen ⼲uddon shiggi ar gappai nen maa ɗo deedi. Gappai na ninoroo nen duwuri, nen dur gappai nen dei, ne deya gappai pirit maa la pitto shigi nen shadɗo shar gurang wo bwattani nen bwatina, ye nemata bwattanim nen ɗen kaa teerei ta, ta, we deyani. maa shibbo wanna legaa shaa nii ken shar gurang shego kewa shilin shego ti tai ke maa shilla shego ƙewa shago poɗiyo ken sha, tere gappa yeti ya kan viyero, teera ya kan viyero, minin sha teere, nen men gappa yen da na gbannu ar gappa ɓangi, yen gogloi nen dushu shigi nen dushu shigi nen shuro doi nen shakyo tai nen shakyo ta gappa teere, nen ɗeen dooi ti dee <noise> nen shar dwagino nen kpilla ar dwaginoi nen dei, dooi in wullun doon wulluruu nen ⼲udɗo shig ar gappai nen paaron ta diya ya gwagi gappai ti niru, di niru, de niru nen shar ar dwaginoi, nen nyakkina, nen waa shar dwagino nen teren ti kui nen lin anja ti shigi. Nen dingino nen dingo teere nen duri, ne duu-raa nen shar guraa nen bwattom mun shibboi kama mee lega shani, munin shusyo teere tere gappa yeti dingino ka dwagino tiku det, yen ɗogi y minti dingi no ar gappa terei, ne maa gbana ar gappai nen ⼲odɗo shiggi, nen lin ti deɗdi, nen lin ti deddii gappa maati niiru ar dwagino ye ne liya ne shura terei shuri, nen yakko ar dwagino tere, nen ɗei, gappan niiruro nen shakura nen paanna ta gurang, nen paann tita gurang pirit in pitto shiggi ɗinga nen wawottun kama anjai nen wa yuyun ti shiggi nen shar ye dwaginei nen waru yun ɗoi nen yakjina mee lega sha pennon teerei in sha, meeya lewo sha pennon teerem. Ata kumpo shaanim in kuroju to-she-we-mindi ya ka shurang gappa tita minamu, <noise> gappa ye-dija kaye kan viyero kayen dai liyani, kan jooro ti shikro, kakyen netara yaani nen dingo teere ka dwagino, kaye neta taani nen yakju doi ti bok ka dwagino, shee wee neti ya ka gappa ti minano mina goji negoji me ti minaju ƙa mee lega yaani kaa teerei ƙa mee lewom, amma maa wee ke pena kera yani ti mina go ketara yaani tei she wee neti ya ti mina noo game kan gappa ye neti shuri ye shura ne ya shuru nem, nemaa kan kene ta kirano nen muni in gasshurun nen, ne maa kan kenem, nen deeno kan kenni gappai, longku ye neti shur jappani, to gappa yene penaaa koko yeti yuyunro shee yene maarai penan sheeno yene ye ti yuun ka sheeno ti minano shee ne maara yene ti yuun toom ka gappa she paroi.